Ireto avy ny vorona fantatro: voalohany amin'izany ny voromailala, ny voromahery, ny maritaina, ny fody, ny goaika ary ny ganaganadia.